Di negara kami kalau mengundi dia ada itu sistem demokrasi jadi banyak parti bertanding jadi orang-orang kami Um memilih salah satu parti yang disukai jadi bila masa mengundi kami di tem datang di tempat mengundi bawa IC mesti bawa itu IC lepas itu berbaris sampai di tempat mengundi kita pilih parti kita yang kita mau Um kemudian bila sudah mengundi kita pulang.

Setakat ini Um saya suk seronok menonton Um pertandingan bola sepak Um dunia dan juga negeri.

Dokumen yang penting kita bawa itu ialah IC sama itu surat beranak sabab kalau itu IC sama surat beranak tiada kena cari kita sebab itulah pengenalan diri yang paling panting.

Um Kalau macam saya lah kan dalam masyarakat kami kalau macam cara Um pembayaran wang tunai telefon bimbit ini lebih baik lagi kalau Um dorang buat di tempat-tempat contoh macam Um mengambil wang di bank tapi ada juga yang menggunakan kad kad kredit atau pun telefon bimbit untuk memudahkan berurusan.

Terdapat tiga penyakit yang dikatakan atau dipanggil sebagai penyakit tiga serangkai iaitu kencing manis, darah tinggi dan juga Um sakit buah pinggang jadi di antara Um ketiga tiga penyakit ini lah Um yang menjadi kebimbangan di negara kita kerana ianya semakin bertambah dari sehari ke sehari dan ada yang boleh memabawa maut.

Tokoh-tokoh yang terkanal di sejarah lagenda di negare negara kami arwah Tun Mustafah, arwah arwah ste Donald Stephan, arwah Dato' Tan Sri Said Keruak dan arwah Dato' Lajim.

Kalau ki-kita melawat Um pigi ke laut Um pastikan juga kita mesti selamat Um cukup dengan persiapan Um keselamatan Um apa lagi Um bekal-bekalan makan minum begitu mesti ada Um kita cukup Um apa ni Um apa nama dia tu yang pelampung keselamatanlah kalau pigi laut kemudian Um kalau pun guna enjin bot Um kena sedia minyak yang mencukupi lah manatau kena ribut begitu jadi kita Um tidak da rasa macam takutlah.

Um <coughs> Kalau menggunakan telefon bimbit ni empat lima kali mimang adalah satu hari untuk keperluan macam Um ada yang panggilan penting, urusan yang penting jadi mimang menggunakan kerap lah kerap menggunakan telefon bimbit. <coughs>

Syukurlah yang memberi-rezeki Um mencukupi walaupun ada ketikanya sempit Alhamdulillah.

Wanita yang mengandung dijaga oleh para Jururawat dan Doktor doktor yang bertauliah dan mereka ini lah diberi tanggungjawabkan untuk menjaga kesihatan ibu-ibu dan juga bayi di dalam kandung-kandungan.

Filem yang saya suka itu Um sepertinya Leftenan Adnan Um Bukit Kepong sama yang baru ni adalah Mat Kilau ada juga itu Sarjan Hassan.

"Sama seperti komuniti yang lain komuniti saya juga kanak-kanak biasanya semasa mereka dalam usia kanak-kanak Um mereka suka bermain kalau yang lelaki nya mereka lebih suka bermain yang permainan yang agak lasak seperti bermain guli, melastik Um bermain gasing dan sebagainya manakala bagi kanak-kanak perempuan mereka lebih suka permainan yang tidak lah terlalu mendesak Um tidak terlalu fizikal seperti permainan masak-masak Um kemudian mereka juga bermain lompat tinggi yang guna getah iaitu mereka panggil ""zero point""."

Langit-langit bu-be-berwarna biru ni maknanya ia-ia kelihatan biru tu pasal dia jauh-jauh-jauh sangat, inda tau berapa ribu kilometer , itu kita tidak taulah itu pasal dia nampak biru kalau kalau nampak kelihatan dari jauh memang birulah.

Um <coughs> Harapan terbesar saya untuk masa depan ni semoga Um sentiasa sihat, Um berjaya, anak-anak pun berjaya Um <coughs> supaya kita lebih orang bilang bersemangat Um yang penting anak-anak lah supaya mereka lebih sukses Um.

"Saya suka menonton Um tayangan gambar kantonis yang berbentuk ""fiction"" Um brita Um permainan saya suka menonton permainan bola bola sepak."

<noise> Kalau temujanji Um doktor, kita pigi itu hospital pastu kita bawa kita pigi tu kaunter kita bagi IC kita, bagitau sama itu nurse di kaunter mau minta temujanji jadi Um nanti tu nurse akan bagi kita itu Um kad temujanji dan bagi kita tarikh Um jadi kita datang tu pada tarikh jumpa doktor.

Um Pada saya kesepaduan di antara teknologi dengan pendidikan ini adalah di antaranya seperti Um teknologi internet kerana dengan teknologi internet ini kita buli me- Um buli melancarkan lagi pembelajaran kepada kanak-kanak yang mana kalau kita ingin mengajar suatu benda kita hanya perlu cari di Google, Youtube dan sebagainya dan kemudian kita boleh gunakan untuk pembelajaran kepada anak-anak murid.

Um kalau mencari peguam di negara kami ni pigi tempat Um agensi-agensi guaman lah, guaman yang ada, yang ada perkhidmatan guaman begitu ataupun bertanya kepada orang yang tau hal-hal guaman lah untuk mencari peguam ini.

Um Kalau saya, saya nasihatkan dia bertenang, mengucap tarikh nafas panjang-panjang dulu Um kasi reda, u-urut-urut belakang dia supaya dia tenang berfikir supaya dia tidak gugup, suruh dia mengucap Um suruh dia relax lah supaya dia tida terasa macam gugup lagi.

Ada pro dan kontra nya ada yang baik dan ada yang tidak baik Um kadangkala seseorang itu akan menggunakan teknologi ini untuk jalan yang salah.

Melawat ke negara-negara maju Um yang antara tujuan nya untuk kendiri nya.

Um Berkaitan dengan filem filem yang suka saya melihat ialah filem aksi kemudian bagi rancangan TV sa-saya suka kepada rancangan hiburan manakala-kala permainan saya lebih suka kepada Um permainan bola sepak.

Saya suka saya punya pasangan itu saya punya bini sebab dia baik hati, dia sangat jujur, dia lawa juga. Lepas itu dia suka tolong orang. Kalau ada orang susah dia suka bagi sedekah Um dia suka juga bagi sedekah sama anak-anak begitu.

<coughs> Biasanya kalau Um kita ada penyakit ni Um memang pertama kita tanya doktor lah apa masalah ataupun penyakit yang kita hidapi. Sabab kalau luar daripada ni tentang-tentang penyakit ni memang doktor saja yang tau Um tapi kadang-kadang ada juga yang orang-orang dulu-dulu tau penyakit-penyakit yang tida dapat tau di hospital jadi kita boleh juga bertanya sama durang ini apa penyakit yang kita hadapi yang kita rasa.

Um Orang mengundi negara kami ni sebenarnya musim-musim ada pemilihanlah ada Um pemilihan Um hari mengundilah macam nu apani politik bah ada juga mengundi ni pasal Um memilih pemimpin Um NGO, ada juga barlaku mengundi macam begitu. Um Tulah dia yang di negara kami lah.

Ya, ketika ini saya memang memandu kenderaan Um dan saya Um kereta yang ada pada saya kereta yang jenis motocar atau kalau di Malaysia ni kereta Viva.

Pernah juga dulu ah saya pigi menanam itu padi ada juga sa saya tuai itu padi juga lah ada juga saya tanam itu timun ah sayur labu ah juga kangkung kalau kangkung tu paling senang err dia hidup

Yang ni Um tentang permainan papan, permainan video atau permainan kad yang telah Um kita ni tapi saya Um pernah bermain nilah juga Um macam panah, Um permainan yang orang bilang yang jarang lah tapi kalau permainan papan ni macam memanah tu Um ada jugalah bermain sekali sekala.

Apa yang paling saya suka tentang pasangan ataupun kawan baik ialah Um iaitu kite hormat menghormati di antara satu sama lain Um disamping kita rasa terbuka dan mudah berbincang tentang sesuatu perkara Um dengan ini kita akan merasa lebih suka untuk berkawan samaada dengan kawan mahupun kita lebih rasa tenteram dengan pasangan kita.

Apabila saya memenangi Um pelari yang terpantas Um jarak tiga ratus kilometer dari sekolah rendah dan menengah acara lompat tinggi

Um Banyak acara yang- atau perayaan tempatan Um di- Um di- diri- keluarga kami ni itu dia perayaan hari Um Pista Kaamatan, Um per- perayaan- Um dan juga mengikut etnik kami lah. Macam pista Gayuh, Um pista Rugia, pista Gambus. Banyak ituh, perayaan. Um Itu di Sabah lah.

Um Makanan makanan yang sihat ini sepertinya nasi Um mi Um kalau mi goreng kasih kurang itu minyak sebab bahaya tu minyak banyak lepas tu bubur Um yang makanan tidak berkhasiat ini adalah seperti keropok Um gula-gula manis Um dan juga itu asam asam jeruk sebab dia telampau banyak tu gula telampau banyak tu garam di dalam.

Berkaitan telefon bimbit ni apa yang membimbangkan saya ialah Um dalam telefon yang moden dan canggih ini terdapat aplikasi-aplikasi tertentu yang seharusnya tidak buli dilihat oleh kanak-kanak tetapi apa yang terjadi kanak-kanak itu sendiri mempunyai telefon jadi kita tidak tau apa yang dia buat di belakang kita dan ini lah perkara yang membimbangkan saya.

Saya akan Um membuka laman web Um berkaitan Um di mana atau pun nama-nama peguam yang saya perlukan jika saya Um mengalami sebarang masalah bersesuaian dengan apa yang saya perlukan dari peguam.

Um Tantang teknologi ni apa yang saya risaukan Um in-e-IT lah sebab kadang-kadang dia banyak pengaruh kadang-kadang kabaikan ada, keburukan pun ada. Ini lebih kepada anak-anak lah sebab lebih durang ni labih lagi durang-pemikiran durang Um terpengaruh contoh macam main game-game di telefon itu risiko yang menyebabkan kelalaian , menyebabkan kerosakan kepada anak-anak kita jadi itu bikin teknologi yang merisaukan kita juga itu.

Ada saya bemain iaitu Um kulintangan iaitu sejenis muzik tradisi orang Bisaya yang kedua saya main itu keyboard juga pandai juga saya main seruling sikit-sikit Um dan juga main gong.

Um Masa skola dulu mata pelajaran yang kegemaran ku Matematik lah mengapa pelajaran mata pelajaran Matematik tu belum ada Um sebab Um saya suka Um kerja-kerja mengira ni mengira daripada membaca jadi mengira berfikir mengira berfikir itu memang saya paling suka lah.

Pada saya berenang ini merupakan satu perkara yang baik dan ianya dapat menyihatkan tubuh badan disamping mempertingkatkan lagi kardiovaskolar kita ataupun Um mempertingkatkan lagi tenaga dan juga kema-kemahiran kita di dalam air.

<noise> Bank juga Um bank ada beberapa keselamatan kawalan keselamatan Um untuk men-mempastikan duit kita berada dalam keadaan yang selamat.

Saya ingat kerja yang paling saya susah mau bikin dulu ialah kerja rumah Matematik sebabnya saya tidak ingat tidak hafal tu sifir jadi kebanyakan soalan-soalan Matematik itu soalan-soalan yang ada sifir jadi memang susah lah.

Um Tempat percutian anu atau perjalan ideal untuk-untuk saya, saya mau cari tempat negara yang selamat dikunjungi lah macam itu Um seperti negara yang tida ada huru hara, peperangan- peperangan begitu.

Iya saya memandu kenderaan untuk Um kegunaan peribadi saya dan memudahkan perjalanan saya Um untuk ke pasar dan sebagainya tanpa Um meminta Um pertolongan dari orang lain.

Um Biasanya kalau macam peguam ini kita boleh cari di Um tempat-tempat yang bersesuaian ni maksudnya kalau kita me-ada masalah penceraian ka apakah kita boleh cari di Um ma-mahkamah syariah ka Um di situ kita boleh mencari peguam juga lah Um di-di memang tempat yang anu lah cari tempat-tempat yang-yang bersa-bersabit dengan ini lah kita punya kes Um kita cari kita boleh bertanya di sana.

Sukan yang saya paling suka ialah Um lumba lari Um yang sekarang ini saya suka itu memanah ada juga itu Um main main badminton.

Keadaan sekolah di kawasan saya memang ada baik dan ianya sekarang ini terkawal yang mana kita ada sistem Um kawalan keselamatan Um ini lah yang menyebabkan sekolah kita terkawal dan ianya amat sesuai dan amat kondusif untuk anak-anak kita belajar.

Cuaca hari ini sangatlah panas dan sabalah patangnya Um akan Um biasanya akan turun hujan, mendung.

Um Ruse kijang Um monyet belande.

Okay, sukan-an-sukan yang melibatkan berpasukan ini maknanya seronok kita ada apa ini bermain bersama-sama wah, menang meraikon sama dengan keseronokan lah berbandingin individu ini. jadi kalau individu siok juga lah kalau kita macam tapi bagi saya, saya lebih suka yang berpasukan lah.

Biasanya setiap orang atau setiap manusia ini ada cara untuk memperingati hari lahir pada saya memperingati hari lahir ini satu perkara yang baik kerana kita menghormati diri kita sendiri jadi salah satu caranya ialah kita akan lakukan sambutan Um hari lahir tapi kalau saya saya tidak lakukan secara besar-besaran hanya di kalangan ahli keluarga saja saya akan sambut hari lahir saya.

Kebimbangan saya sama ini telefon bimbit ialah kebanyakan telefon bimbit yang sekarang ini canggih banyak betul mainan dia di dalam jadi bila talipun ini banyak mainan Um dia kadang-kadang merosakkan telefon itu. Yang keduanya itu telefon kita sekarang guna itu telefon untuk online banking jadi bila online banking kadangkala tu telefon bole kana hack Um itu wasap pun banyak itu wasap pun dan Telegram pun selalu kena hack juga.

Um Bu bi bintang atau bujuk ini ialah macam ciri-cirinya merujuk Um bidug dia menyerupai seperti mangkuk atau gayung atau sendok muncul di antara Um bulan april atau jun pada pukul lapan sepuluh malam menunjukkan arah utara dan disebelahnya hemisfera utara.

Saya kurang paham apa soalan ini yang tertulis di sini pasal AI itu.

Untuk menempah temujanji doktor di negara kami Um kita berjumpa lah di kaunter di mana-mana sama ada doktor kerajaan ataupun swasta dijumpa di kaunter dia diambilnya apa inu-apa itu kita punya rekod peribadi, peribadi kita lepas tu Um dia atur, dia atur lah Um temujanji itu.

<noise> Untuk memulakan perniagaan di negara saya ni tidaklah sukar, apa yang penting ialah anda perlu berhubung dengan majlis daerah untuk mendapatkan resit perniagaan, jika itu sudah dapat Um mana-mana perniagaan anda sah dan tidak disalahkan oleh pihak kerajaan.

Um Biasanya kalau pemuzik penyanyi ini Um saya ini minat juga dengan Salim, kumpulan Iklim tu. Dia macam Um atau pun Sharifah Aini, Jamal Abdillah, dia lebih kepada penyampaian lagu tu kita mudah paham, ada unsur-unsur nasihat mudah dipahami Um dalam bahasa-bahasa ada yang durang nyanyikan itu. Mudah kita faham.

Percutian ke Kundasang dan juga perjalanan ideal saya ke Kuching Sarawak dan juga pergi ke Lahad Datu.

Teknologi ini dia punya faedah kalau kita guna bagus-bagus dia dapat membantu kita di dalam kehidupan, kadangkala sanang juga kita mau dapat itu maklumat berita-berita terbaru Um, berita-berita keluarga tapi kadangkala teknologi juga ada risiko sebab contohnya mengguna WhatsApp atau pun Telegram banyak betul WhatsApp dan Telegram yang sudah kena hacked, kadangkala Um telepon ini juga boleh menyebabkan Um sepertinya yang macam permainan, permainan yang boleh merusakkan Um pikiran kita.

Kalau saya, saya suka berada di dalam rumah sebab saya suka membaca jadi saya membaca lah di dalam rumah, kalau di luar susah mau baca buku.

"Pada pendapat saya ujian sekolah untuk anak-anak kecil ini amat sesuai tetapi kita perlu ""standard"" kan peringkat umur mereka untuk menerima ujian pada saya ujian di tahun enam atau ketika umur mereka dua belas tahun itu yang paling sesuai kerana kita juga dapat menilai adakah pembelajaran yang sudah kita beri kepada mereka selama enam tahun sudah mendapatkan hasil yang baik."

Ok untuk menjimatkan wang dalam keluarga ni kita kena merancanglah kita merancang perbelanjaan begitu jangan jangan membeli perkara-perkara baran-barang ataupun perkara-perkara yang yang tidak ada kepentinganlah begitu jadi kita mengutama mengutamakan yang yang[Um] perlu sahaja yang perlu kemudian yang berdasarkan keperluan begitu jadi yang berdasarkan kehendak tu kita belakangkan dulu kecuali kita ada lebih duitlah begitu.

Um Kesihatan Um juga kahidupan yang sejahtera, bahagia.

<coughs> Kalau Um jenis seni yang kam-saya suka ni kadang-kadang Um melukis, Um muzik Um, dia macam memberi insprirasi kepada kita lah mac-[Um] dulu-dulu saya ni minat juga dalam seni lukis Um, mewarna-mewarna okay juga lah berminat juga dalam seni, seni lukis.

Ketika ini keadaan awan Um amat cerah kebiru-biruan dan ada kalanya mengikut perubahan cuaca Um jika cuaca itu mendung dia akan kehitam-hitaman.

Pelajaran yang saya suka di sukulah ialah Um mata pelajaran sejarah sebab mata pela-pelajaran sejarah ini banyak betul dia punya cerita banyak betul dia punya kisah-kisah yang lama jadi kita tau asal usul kita kita tau apa yang bole panduan kita sebab cerita-ceritanya yang boleh menjadikan pengajaran.

Um Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti kami sekarang ini biasa lah permainan Bola Sepak, Futsal,[Um] Bola Tampar kadang kadang ada pertandingan Gasing Um biasa permain permainan begitu yang ada di kampung kita sekarang ini di kampung kami.

seharusnya pegawai yang dipilih dalam komuniti itu sebagai contoh, ketua kampung akan menjalankan perkara-perkara yang baik untuk membantu kampung. sekarang ni ketua kampung lah tempat orang bergantung

Saya suka warna hijau, biru laut, pink belacan Um, purple muda Um, terqouis Um warna orange.

Um Saya harap teknologi tu dapat membantu saya lah dalam kehidupan saya kalau macam ni talipun ini untuk saya berhubung dengan Um keluarga, Um kawan-kawan, rakan taulan begitu jauh dan dekat itu telipun, jadi teknologi-tekno anu internet apa itu saya dapat dia Um saya harap dia dapat membantulah untuk memudahkan apa-apa urusan untuk kehidupan lah.

Ya betul sekarang ni hujan nya panas nya tidak menentu.

Kebimbangan kesihatan yang mendesak di negara kami ni yang pertamanya adalah penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis dan juga penyakit buah pinggang. tapi penyakit gout juga sangat membahayakan kepada penduduk negara ini. tapi baru-baru ini ada penyakit yang lebih menakutkan iaitu covid nineteen.

Um Bagi pendapat saya perkhidmatan awam yang kam saya fikir paling penting bagi semua komuniti ialah macam adanya pondok-pondok telefon awam, pengangkutan bas Um itu penting juga sabab sekarang ini biarpun Um benda-benda begitu tidak di jarang sudah di buat tapi sekurang-kurangnya perkhidmatan-perkhidmatan seperti itu mi saya fikir penting juga.

Antara hidangan yang menjadi keisti-kegemaran saya ialah supi-sup sama ada sup tulang atau pun sup daging. Jadi cara memasaknya Um iaitu kita perlu menyediakan peralatan-peralatan atau Um yang sesuai untuk memasak sup seperti kita ada halia, kita ada serai, kita ada kayu manis, kita ada jintan, Um kita ada bunga lawang dan sebagainya. Jadi di antara bahan-bahan itu, itulah yang digunakan untuk menyediakan Um makanan kegemaran saya iaitu sup.

Untuk Um memantapkan Um peningkatan pembelajaran mereka bagi Um me-menyusu-menyusuri Um pelajaran mereka seterusnya.

Hey pakaian ni' saya suka pakai pakaian yang tempatan lah pakaian tradisi pun ada juga tapi yang mudah dipakai lah mudah dipakai untuk untuk kesana kemari lah.

Kalau bank memastikan wang kami selamat Um ada satu yang dinamakan sebagai tu PDM iaitu macam sekuriti untuk membantu menyelamatkan wang kita jadi kalau berlaku apa-apa masalah kewangan di negara duit kita masih selamat oleh penjagaan PDM.

Um Kalau saya Um untuk menambah nilai dan menambah kredit atau membayar telefon bimbit biasanya Um saya Um menggunakan telefon lah online sebab itu mudah mememudahkan lah Um biasa saya menambah nilai dengan cara online.

Samasa saya mendapat Um telefon saya begitu teruja sekali gembira sekali Um.

Alhamdulillah Um telefon bimbit saya sekarang iaitu jenama Redmi <noise> mempunyai sistem penerimaan yang baik dan aplikasi-aplikasi yang dalam telefon itu memudahkan saya untuk melakukan perkara- perkara yang sesuai bergantung dengan Um pekhidmatan dan juga pekerjaan saya.

Saya pikir AI tu merupakan teknologi buatan yang bagus sebab dia boleh membantu kita Um berbicara macam kita berbicara dengan orang lain lepas tu kita pegi tanya-tanya, kita inda pandai, kita tanya dia boleh bantu kita. Um itu kebaikan dia lah, tapi ada juga keburukan dia sebab kadangkala Um dia boleh kalau orang yang tidak bagus tu dia boleh cari maklumat-maklumat yang boleh membantu untuk buat benda tidak bagus.

Um Jika saya diberi Um kemahiran kalau buli saya ingin Um mem-me Um menerima atau pun kemahiran macam mana Um cara-cara yang membuat kuih muih atau pun penggunaan alat untuk membuat kuih muih Um itu saya rasa sebab saya pun skarang Um minat ke bidang itu jadi saya lebih kepada kemahiran untuk membuat kuih kuih muih.

Cabaran yang dihadapi oleh usahawan semasa mula perniagaan Um tentang bagaimana mereka mencari Um pamas-pamasaran dan juga per-persaingan jualan mereka.

Um Di kampung saya sekarang memang adalah jenis-jenis tarian seperti Um tarian Bisaya tarian biasa-biasa yang macam moden muzik muzik tradisional biasa lah ada Kulintangan ada gambus-gambus Um mimang adalah sekarang dalam komuniti kami sekarang ni.

Um Saya dulu mau jadi Askar Um sebab kerja Askar ni kena berani menjaga negara tapi bila sudah tidak dapat jadi Askar suka pula saya mau jadi Cigu Um jadi kalau tidak jadi Cigu saya mau jadi Penulis boleh menulis-nulis pasal masyarakat.

<noise> Pokok Um Berunggai Um dan Pokok Daun Sebelah berbau minyak geliga.

Saya suka Um melancong Um sebab saya Um mendapat pengalaman di mana tampat-tampat yang talah saya pergi dan menikmati Um keindahan semulajadi di suatu tempat.

Um Aiyi boleh gunakan dalam kehidupan seharian Um dengan perkara-perkara yang yang bermanfaat lah yang bermanfaat memberi membantu kehidupan kehidupan lah memudahkan urusan kehidupan Um hari hari macam atu.

<noise> Lawatan ke laut, tasik atau sungai apa yang paling jelas <noise> disitu ialah Um kita hendaklah bersedia dengan perkara <noise> perkara keselamatan seperti jaket keselamatan dan sebagainya <noise> kerna biasa lah kalau kita tidak <noise> pandai berenang Um kemungkinan kalau kita ada jaket keselamatan <noise> perkara yang tidak baik dapat di atasi.

Acara-acara atau perayaan-perayaan keramaian tempatan yang dihadiri keluarga kami ni macam yang itu Pesta Rumbia, Um Pesta Ambuyat juga itu Pesta Bagandang. Um semua ini kesukaan keluarga.

Tumbuhan yang selalu saya nampak, bunga-bungaan, Um pokok Rambutan, Um pokok bunga Ros, bunga Melur dan Um pokok Jagung.

Um Dalam pendapat saya, kalau teknologi ni dis- disepadukan dengan baik-baik dalam pendidikan saya ingat Um penggunaan Um internet <coughs> yang memudahkan lagi Um pelajar-pelajar Um mempelajari dan mengamati pelajaran dengan mudah la dengan meng- menggunakan internet sekarang ni berbanding dengan manual. Lebih baik kepada teknologi yang sekarang yang canggih la.

Um Dekomentari, berita, al e'wal semasa Um berita-berita tempatan Um dan lah.

aiwan terakhir yang aku nam-yang saya pernah nampaklah Um buaya, buaya begitulah. Buaya ni kebanyakkan di sebelah-belah di kawasan yang ada sungai begitu. Di sungai lah macam di kawasan-kawasan Klias ada juga buaya. Jadi di sana lah saya nampak yang <noise> binatang-binatang Um itulah binatang itu, buaya tu. Ada juga binatang lain seperti-perti Um apa dia kerbau, tapi nilah buaya ni paling terakhir saya nampak lah.

Keluarga kami memang ada bajet yang ketat sebabnya Um keadaan ekonomi sekarang yang sangat-sangat Um tinggi jadi kita terpaksa berbagi-bagi kewangan kita supaya dapat berjimat cermat Um sebab daripada anak-anak sekolah punya Um belanja lepas tu dapur rumah punya belanja semua sudah tinggi-tinggi jadi paksa lah kita berjimat cermat.

Sukan berpasukan kita Um saling bantu membantu untuk Um menghadapi sesuatu sementara Um kalau secara indidvidu hanya bersera merasa berseorangan untuk membuat Um persiapan.

Haiwan terakhir yang saya nampak yang ada di sekitar perumahan saya ialah ayam, ayam kampung dan kucing. Kerna saya juga ada memelihara kucing iaitu kucing Parsi.

Um Kegimbaraan yang paling besar saya rasa dan istimewa ialah apabila Um anak-anak sudah membesar Um mempunyai karier masing-masing dan pengalaman membesarkan mereka itu ada memang istimewa lah seronok sangat bila sudah Um membesar bila sudah mempunyai kerjaya masing-masing kita merasa bersyukur dan puas sebab apa yang kita buat selama ini telah mendatangkan hasil.

Oh sekolah di negara kami ni mimang mimang setakat ini mimang menyokonglah bahasa setakat ini yang ada Um seperti bahasa KadazanDusun ada ada diajar di skula-skula lah Um begitu Um bahasa-bahasa lain belum ada lagi lah secara yang yang detailnya.

<noise> Um Patuh mengikuti Um setiap keputusan daripada pihak Um SPR. Cara mengu-[Um] undi dan juga Um tertib dia.

Saorang mentor atau pun sa-saudara telah membantu kehidupan saya, saya dapat Um mengambil contoh-contoh daripada kejayaan mereka untuk saya meneruskan kehidupan dan mengejar cita-cita saya.

Perkhidmatan awam yang paling penting saya fikir itu jabatan pendaftaran negara yang untuk mendaftar Um anak-anak dan juga kita sendiri lah pendaftaran diri yang kedua itu iaitu hospital sebab untuk orang sakit yang kedua itu perlu juga ada itu jabatan kebajikan masyarakat sebab jabatan kebajikan masyarakat ini akan membantu orang-orang yang susah Um kehidupan diorang.